ⵏⴰⵀⵉ ⵎⴰⵉⴷⵉ ⵀⴰⵜ ⵏⵉⵢⴰⵇ ⵉⵜⵉ ⵏⴰⵉ ⵀⵉⵢⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷⴻ ⵀⵉⵢⴻ ⵣⴰⵀⴰⵔⴻⵜ ⵏⵉⵉ ⵏⴰⵙⴰⵀoo ⵏⴰ ⵏⴰⵡⵓⵜ ⵏⴰ ⵏⴰⵡⴰⵔⵏⵎ ⵀⵉⵡⴰⵍⵉⵢⴻⵜ ⵏⴰⵀⵉⴰ ⵢⵉ ⵙⴰⵔⵉⵜ ⵀⴰⵡⴰⵍⵉⵢⴰⵏ ⴰⵉⵢⴰⵏⴰⵏⵎ, ⴷⴰⵡⴰⵍⵉ ⵡⴰⵍⵉⴽ ⵡⴰ ⵙⴰⴽ ⵎⴰⵀⴰ ⴽⵉⵏ ⵜⴰⵔ ⵜⵉⴱⵉⵏⴰ ⵙⴰⴽ ⵏⴰⵙⴰⵔⴰⵜ ⵀⴰⵜⵜⴰ ⵜⴰⵙⴻⵔ ⵏⴰⵙⴻⵢⴻ ⵜⴰⵔⵜ ⵏⴰⵙⴰⵎ ⵜⴰⵙⴻⵀ ⵏⴰ ⵀⴰⵡⴰⵍⴽ ⵜⴻⵏ ⴰⵜⵜⴻⵔⵜⵉⵏ ⵙⴰⵔⴼ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵏⴰⵡⴰ ⵜⴰⵔⴻⵜ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵜⴻⴼⴰⵔⵔⴰⵜ.